Zina eshimiwa, ziku eshimiwa kwasababu achino ya kuti binadamu wensi isawa kwasababu kusi uno angamnyanyasa munina tofauti, we- wensi tukulola ngati sweswe yaliyonga, <noise> ah ah kwakweli yayo chikuta kiwa yatanyanyasa anina chikutakiwa enge <noise> yakweshimiana na anina enge yakwikwala ngati, yene vino yakwikala, kwanza pampiti kabla tutataka twapata uhuru Nyerere wapelnga enge achili amwalimu baada ya ku- ku- kupata nani kuya kala ni wa chama apano enge tukatawaliwa na zungu baada ya kutawaliwa na zungu Nyerere watiaa mbona atiangati yakutunyanyasa sweswe yakutulola ngati Africa tusi nyakili ko Nyerere wazinzye nikutauli wanzize kuyainga azungu chipindi chichangia viongozi wa- wa- mfano wa yainga azunga mukota awuno washala raisi chipindi chicho yaka yaweno ya sokoine yali ayawaziri chipindi hicho basi baada ya ku utawala wakwe wuo kulinga nanii kwizafikapakumwe mpaka ya Kikwete iza. Mpaka ya Alhasani yiza <noise> mpaka yajakaya yiza mpaka sasa hiv ko Maisha ya chipindi chamala kwanza nichipindi chasasahiv ngati bora sasa hiv bora, ngati sasa hivi bora zaidi kuliko mara ya kwanza mana mara kwanza pati pindi ya wazungu papa <noise> yatuchambanga nakutuchapa yakutuswalu kumikonge yakusenda yababu kuya- kuyane kuyakeni mikonge kuko yakatani ko sasa hiv bora zaidi kuliko chipindi cha marakwanza, kwakweli utawala wakwe Nyerere wazipaire kwasababu aunowatukombozire na mpaka kuzaendalea utawala wensi wakwe yaraisi yano yakwendelea yafata nyayo zyakwe Nyerere mpaka sasahiv tuli na mama samia hali hali ichili ili vivyakwene ikwandelea ukuya inzima zaidi kuliko ni chipindi cha chisila, yaan mara kumi tuye ni vyama vingi vya kisiasa kwasababu mfumo uwa wachama chongochakwe ccm sawa chali ichi ichi ccm wali chama chizipe chizima sana Pamoja kwamba sweswe ccm lakini umuhimu lazima ngati bora zaidi ukuya ni vyama vingi kwasababu. Unyanyasaji kidogo wapungua kuliko pana twali ni chama cha kisiasa. <noise>